أنا أفضل البحر أحب البحر لإنة يخليني أشعر بالهدوء والراحة والهواء الطلق، والنسيم يعطيني طاقة إيجابية، كمان في أجواء مريحة وتقدر تستمتع بالسباحة ،أو مجرد الجلوس بس على الشاطئ ممتع، رغم كذا الجبال كمان جميلة، ولها أجواء خاصة، لكن البحر يكون أقرب لقلبي